Morokͻ suprumu a, odzi kan mebɛfa bea no ne mfonyin. Mfonyin a ͻbͻboa akyerɛkyerɛ me kwan mbrɛ mebesi bɛfaa mennkɛyew. Afei m'afa m'atar ebien bi a motum m'adandan mu ahyɛ no nkakrankakra, m'afa edziban a ͻkyɛr sɛɛ bi tse dɛ gari a motum meedzi. Afei m'afa mo buukuu bi a m'enyi haw motum m'akenkan na menntsena hͻ mammbrɛ kwa na afei m'afa mpa mebɛda do.